Suláfrica es un país con una climi variá, por mé del sitiu ondi está, ena punta sul d'África i dela su variança de paisagis. La climi puei sel destinta sigún la región i la estación del añu. Ena costa sul i ponienti, tien branus cálidus i secus, i iviernus frescus i úmidus. Ena costa salienti, la climi es sutropical, con branus cálidus i úmidus, i iviernus suavis. Ya pa drentu la climi es continental, con branus cálidus i iviernus frescus. Estó impuestu, e?